Ñoom a gwili bhali ma gdúba, wi ma súmtitini, bee bgí bhali ma binyaa, west. Unan hali gisamnat, fest ngi gisamnat.